شوفي باعي اني مجربة من اكعد اتريك اتريك بيضتين سلك يعني واخليلها شوية ملح لا تخليلها شي وبلا خبز وعالغده حاولي صدر دجاج تشويه شويه تبليه واشويه تريدين بالفرن تريدين بالقلاية الكهربائية ثنيناتهم يصير الهوائية وشسمه او مثلا بطاطا سلك يعني اكثر شي هاي هاي الخضار السوتيه همينه تمن بزل هم سوي كلش يفيد ينزل وزن هواي